Menga qovirilgan laqqa va krevetka juda ham yoqadi. Lekin bizning hududda bu kabi mahsulotlar judayam kam topilganligi sababli qimmat hisoblanadi, lekin bularni ajonidil isteʼmol qilgan bo'lardim.